Karazan̈a spôro ataoko ndraiky zahavako, lay ny ataoko edy efa milomoay fo edy e. Milomay na mandeha malaky na mandeha môramôra samby ataoko. Avy iô mandeha dia vity in̈y koà zen̈y, dia vity lavitry. Avy iô izaho mizàha baskety, mizàha laboly, mizàha endy karà zain̈y.